Afaka <hesitation> tehirina iray na roa andro anaty vata fampangatsiahana raha <hesitation> trondro manta. Telo na efatra andro raha trondro masaka. Fa fotoana maharitra ela kosa raha atao anaty kônzelatera, saingy hihena tsy hitovy amin'ny tany am-boalohany ny tsirony,